Njan xaó iin arroz kuu keon iin xa'a azuca, njandakete arroz kuu tetao no'o ñuñu no'o arroz yua tikaxa te'e axio tinana kua ti ya'á, kaxio té nini ka'a arroz kuanrex kenyo'o teñuyuka ken kuxte manuu ñuu no'o ute nune kute konyó.